Koo yukan va'a java té ñion vaja, kakui <hesitation> yukan kanxhi já ma'anja, kanxhi kua ma'a liandaxhi ja chedexhi anri kava kú television ñaxhi va'a xhi java'a té, vajan nraví vaka kuii, anikan doxhí vaxhi danta ñaxhí kudun dava yaxhí kudun dava ñaxhi chí nindonde nravixhi kon diajan kuaté yuan.